كك ان انت هتجيب مسلا البنطلون تحطه في زي بعض الرجلين بعد كدا تئيس مئاسات الطول بحيس كل تانيه تبئا موازية لبعضها عشان تكو ن شكل البنطلون كويس